د جاپان پخلی ساده، پاک او له طبیعي خوندونو څخه ډک وي. سوشي، سوپ، وريجې اود کب غوښي ډېر کارېږي. خلک د موسم سره سم خواړه خوښوي، او همدارنګه د خواړو وړاندې کول ورته هنر ګڼل کېږي. او همداسي صحتمند، متوازن پخلی د جاپاني کلتور یوه مهمه برخه ده